Njamaaji goɗɗo ɗum ko laamu, waɗata faggude keɓe jom ɓe njiddaade naatnde. Ko laamu ngal ngadda e hoore ɗum tawa keɓe ngam njamaaji hoore nguuɗo. Njamaaji koɗɗo, ndi njamaaji rewɓe njiddaade haɓɓude ngal. Ko middo rewɓe njiddaade rewɓe fiyaangu